<hesitation> Bùnibí kába fínɛ e múùŋòti, ùú sɔnìà ígbɔ ɔwɛ ɖèe sibìà. Ani ɔmi nɛnɛ́ɛ̀ ámi bùwá, ámi búnibí ɛnɛ́ɛ̀, kayi kɔm zó so fodò ínɛ̀ mòo bù nyo ínɛ̀ gàké kayi kɔm zò so fodò ínɛ̀, wàátita wa hlàa mì ani ígbɔ ɔ̀kpɛ̀ na tita hlàa ùŋò. Elí tè ɔmi kɔ inyibìà ká. Kayi gágla kpalí inyi lɔ tè wàá ti òwo dò ámɔ̀ku. Ani <hesitation> úŋòti, elí ké áma kɔ ikúnyià ákà lèe ani ígbɔ a ma kɔ bòlò ká. Úni sú e bùnibí ɛnɛ́ɛ̀ <hesitation> una fínɛ úŋòti <hesitation> besɔ̀ máaɖu búá ká ɛnɛ́ɛ̀ bìà ba fínɛ úŋòti. Ígbɔ ké lèe ùú sonìà ígbɔ ké lèe ɔwɔ sibìà. Bù tè si ùwá nyo úŋù èle kòtètè. Úni kàyi éɖe sià nyo ùŋù èɖe sià nyo ùŋù èle kòtètè úŋò aba na mi yi ŋɔ̀fɛ̀ nɛnɛ́ɛ̀ kàɖi ùŋò aba lɔ kàɖi éné zà mu ni bùú yi ŋɔ̀fɛ̀ɛ̀, úni fà kɔ inyià ɖèe sià, à nàá zi mùà jèsì ni éè nùwá ɛɖíì. Àbá zàa kpalíà ká ù nàá zi kpomlàwɛɛ̀. Úni sú mla kɔ ùŋonì wèe zé si úni bí màaɖu, kayi ùnibí èéè, ùlà èéè, ùú je kà fínɛwɛ ni ɔwɛ ɖi éè nuŋòtikɔ zá kɔ ábúà ákà lèe. Kà zó kpomlàwɛ ínɛ kaz kɔ zá ka ábuà ínɛ̀ tà fà kɔ ábuà ɔkɔ̀kɔ lèeè fè mì kɔ zá kɔà ínɛ̀ kà fía ni éènìnɛ ɖíàlɔ, éèninɛ̀ nìma, ú tà kɛ̀so ùŋò aba ɖò ni éènìnɛ̀ ɖálɔ̀ɔ, úni sú ú mla ɔwi búáá àyítabi, àgbìlì àwù màawu búáá kàɖi kása kɔ ùwá lɔ fínɛwɛ náka náka yá ùú je ni àgbèli àwù màawu búá ígbɔ ɔwɛ sese, ígbɔ ɔwɔ tu seyìì, úni à nàá fufù búwo soà, à nàá fufù búwo soà ígbɔ ɔwɔ ɖàa kɔà, ígbɔ úni fía ni elí a na ko éyi súù ígbɔ úni ci ínɛ̀ ùŋò aba bàá bàni. Ù nàáá mi nyòo aɖu gbèele gbèele gbèele tè yá bàáá mi ŋɔ̀fɛ̀àà.